Fen wngkha blades no twiwi nokbar tubuo abo nokbar no swkang bwkhak tubuo. Blade rok no angle khaiwi motor bai spun khai khe nokbar wngna bagwi. Blade rok thwngwi tongphuru bohrok nokbar no swkakwi nokbar swnamwi tongo. Fen rok no domung tei lama ni bagwi swlaiwi mano abo nini muchungtwi khwnathokma rwnai. Silingni fanrok khotol o nokbar tubuo tei tangwi tubunai fenrok khe muchungjak nokbar tubuo. Fen wngkha air condition ni slai phankwbangma lama belai kheno phan nangya khe tongthokma rwnai. Kaham khe naikolmani jephru blades no kwthar khlaimani kaham khe samung tangwi mano tei kwbang jora tongwi mano.